Pya nu a nia mda alɛɛ loo nee e sor nee doo nu sor ɛgere ba nee ale bu nyoue tua fua loo. Lu nee ẽ o dap lu nee ba dap a dɛrɛ myia nyo nu ba keera dɛrɛ nyue nu nee nor sor e o hunee lo o bee kɔ ue mɛ nee ama sa ba bee a bip kɔ nee dorna nu ina chorna ken a kɔ dorna nu ina alue ken a kɔ ba ba aga lu nee agbi a sua labalaba tere ye pya nee baba nee a doo wo na lu nee e mola ye yere ka lo sa ɛp naa nu e nee m ne anwa dee dorns nee m ne nee a nwa dee nor nee e alu nee e a dap lu nee ɛrɛ ba le tɔn a le bu sa ɛrɛ nu dap ɛrɛ ba le tɔn ba le bu ba yereba wa ne lo ale kpugo a ɛrɛ a dor nee pya nee wa su yɛan ba nee lu ale zor ɛrɛ ba so dee zor a ɛrɛ a su yee ba nee pya nee naa we nee e keere waa ih waa tanga loo kɔ a naa nie’a nu ẽ leba ya a naa dap ame e a muɛ sua kɔ mɛ letɔn o le bu m mɛ a gor sa waa gbe yereba naa le baa lo nee then zü dorna nee e alu nee mda yere naghe ka loo sa hu nee e ɛp kɔ aborloo tere nyie loo nor nee e alu nee ɛraba dɔ bɛɛn ne a dap si tam a kwi lo dɔ sa sor e sid lo tam Naa kɔ bɛɛn a lu nu aba e ale nor alee bee mɛ a doo kenia doo but a su e tan a kuu lo dɔ sa si sa lu nee a kɔ kakaue sa sa la tam bu kaka si dɛɛ lo ba bee kɔ ɛrɛ ba nu a doo a doo lɛɛ naa le nee a si aba si tam a nee si lɛɛ zü dorma nee naghe nor nee e alu nee e ɛgere ba ken ale alu nee a nee anwa dee pya dorna nee e alu nee anwa dee pya dorna nee naa ɛp kɔ bee bulu pya nwu na ɛp kɔ bea ba lugbenae nee nua a nwa a nwa a nwa dee balu pya muɔgon or bee ba kü ken ale bee ba maa ɛrɛ sa ale bee kɔ ba naa dap yaa le bɛloo but a koo défén aba yaa loo ye sa wa yereka loo nee ale doo wo lu nee nee e mda ɛp kɔ e borloo a ture nyie loo nyobee nee ana ɛrɛ ba letɔn o le bu o dap ye nyohe dania nu naale nee e eeloo sa o dap ye waa loo a ce ah lɛɛ ’ah loo nee ama naa borloo iture nyie loo then dorna nee map naghe nor nee e sor ale ɛlɛ ba ken a yii a gbo adoo kɔ ken a fug loo a bira bia anyan sa doo kɔ pya nee ba ɛrɛ ɛfɛɛloo benyie even kere abee yü ken baa torto a su bia a nyan asu zip ken deden kanee gba keekee mug sor baa kee kee mug a ya ken a doo kɔ bu pya nee a ɛɛ even kere ba sua kɔ poro nee nɔa sira sa ba ale aa torto ̣ Wo nu a ya doo kɔ mɛ nyie wa a tɔn kima kü ken ba ɛrɛ tɛtɛ benyie naa le nee e yü ziu ken aba sor a yüa a kɔ gbi a doo kɔ benyie pya nee a pee pee mɛ nee a benyie pya nee bogene sa wa nee efɛɛlo benyie terma loo muɛue bie anyan e awa kɔ ne sa doo kɔ letɔn a bogi bee nee ama lu nee e mda yere naghe ka loo e bu ɛgere ghe ba si dɛɛ then zü dorna nee m pya m yere nee ka loo nor pya nee ba w pya ba pya tɔrge nu eba tɔrge nu sa gbi a doo kɔ pya nee a sua nu e abara ba sua naghe sa be sua nee wa ee pya gbo nee ale doo wo ama lu pya gbo m na nee nee a nwa dee nor bee nee ale doo wo doo kɔ nyo ue a kü si lɛɛrɛ nyobee sor alɛ tɔrge nu pya nee e nu alɛɛ sua a senghe wa tɔrge pya lo nee ay baɛ nor lo nu ba seghe nor ban loo ee sa sua nee ee alɛɛ lo mua doo kɔ tɔn bu nyo ue ama waa loo deden ii nyo bee sor e nee a sua lo nu e tɔrge wah alo seghe so wɛɛ nor gbaon lo nu ama doo kɔ nyoue a kii si lɛɛrɛ naale nee a sua zü nu a kɔɔ lɛɛ lo pya nee e a sua kɔ nyoue a tɔn’a bu mɛ ba gbi ba suanu ale doowo ẽlua doo kɔ nyo ue a yim küso so baa nee ale doo wo lu pya nee nna neghe a mua dee bu nyoue ama ken ale bu tɔ ken ile Pya nee ba sor loo kuma ken pya nee ba naa ééloo pya nee baa naa dana loo nee nyo nee pya ne ba ɛrɛ gbene pia wü bu kɔ bu naa nu naa lɛɛ loo alo mɛ aba abare wɛɛ lee loo pya nee ale doowa nee pya nee mda ɛnma dee but pya nee ba bu kɔnu lee lo nee le aba lenyia pya nee a doo ama mda yere wa ka loo sa sia kɔ mɛ ba a borloo a ture nyie loo and akpe dee sor ale doo loo.